<hesitation> Bleu marine ndraiky <hesitation> voalohany <hesitation> mihaja, kolera mihaja izy io de mitovitovy amin'ny mainty, magnakono le raha tiàna raha tià- raha tiàna avogny, <hesitation> ambadiky aka ambadikile kolera.